une ndilinkinga, lakini ndifanikiwe, ukukenda mu- isehemu nyongosu inzi nyongosu, isi undikendila tangia ndiholwe, inzi ijakwanza jondikendile ndibie kukenya. Kukenya ndilutile kwajili ijakwifindisa nandiwombile ibiasara lakini ndihakaruta kawajili jikiwifundisa isini flani, ndilikunokwa ukuwomba mumaisa kangu ukuta ndikifundisa vajitu viwomba ndeti. Kulibyasara ndikunokwa ndibe ndikifundisa avajitu ivomba ndeti vika ndeti, kwahiyo inzi jakwanza jo ndikendile ndibie kukenya. Lakini i- inzi javili jondikendile! ndibie kusauzi Afrika, kusauzi Afrika! ndilutile ndilikuruta tu kwajili jakurya amaisha vati avajitu amaisa masupi, ukusya kulipipi, kwahiyo ndikapata heara kwasababu apo pipi ndikati, <hesitation> ngwenda nejune itemu iji ndibie, <noise> ndikakendekende, ndilola amaisha kita kiki. <noise> Kwahiyo ndikaheka ndikabiukwa kwajili jakulya amaisha <noise> <hesitation> ndifurahi ndika ikeki, kwahiyo ndibie kusauzi Afrika. Lakini i- inzi ijadatu jundikendile ndibie <hesitation> kusomalia! <noise> kusomalia ikipindi ikyo tulikuwomba ibiasara, ibiasara ijamasebele maana vati ukwa avanu, ifita nyongoso avanu vitovana vikake kwaiyo ana tu umda ugwakulima nakupali. Umuda umongoso kitama vitovanu, kwahiyo pulituvombe ibiasaara ijamasebele tukusanye amasebele pa Tanzania apa tukusanye tukusanya, <noise> twibea kuwiri kukwa kunavilima avanu fita umda kuone twidia kukuta. Lakini inzi idyadatu jondekendile ndibie kuzambia <noise> kuzambia! ukundekelye ukubya kuwomba imbombo, maanake! ndilinuwuzoefu wakuvomba imbombo insiuwanda, muvuzalisa isyakurya si- isyakurya syakurya isi. Kwahiyo ndikapata inafasi jakubea kumbo kuvomba imbombo kuzambia, kwahiyo ijo inchipiji jinawe ndenawe ndekile ndimi ndikendile ijo ndibieke imbombo. Lakini iinchi ijingi jondiikendile, <hesitation> ndebie ku- Uganda, <noise> ku- Uganda nakwene! pilindibia kuwomba ibiasara maana kulinsimu natuilika amasebe ndu nditie tulikubea kusomalia. Kwahiyo tungimu tukusanya amasebele gwakuvomba kiva nakipali, nditengura ukuvomba ibiasara ijamwenda, kwahiyo ndikata <hesitation> imwenda igyumu uku minonu sana ndikalole, ndikasafiri ndikabea ku- Uganda kutola ikiki, kutola imwenda pilindivomba ibiasara. Nditole imwenda ku- Uganda ndilika ku- Dasalama, ndikusa kwa bei ja jumla avanu vangamale ndiuja tena ndikifungasha. Ikafaida ukundipatile ndikiliuka nako ndiluta ukundi kufunge unsigo ivi. Kwahiyo ndilutire uku kibyasara, lakini inje na hapo ndikendile tena! ndilutire kuvujeremani. Hujeremani, uhune ndili nduselani ndihesa jiluselani, kwa hiyo, ava luselani malomo malahongoswi viveki wurafiki, na vana va dini ya valuselani kwa sabu avaluselani avongosi asili ja vene, avana ligo vafazili viuma kujeremani, kwa hiyo jikahumila kama ofa uhuta jamani, tulonda, tudzagula vanu baazi fikundi fya vanya kuwa <noise> ya, kwaiyo na june ndikava mukuwaya, vahata ikuwayeji tukuje pa inafasi jibe hutembelela avaja hujeremani. Kwo ndikapati nafasi ja kubeya ndakhu, kuwujeremani hikuwaya kama valuselani, lakini ndigendile pia ndilotile, huitali, huitali, kipindi ndisomi shule, <hesitation> kipindi nisomi shule, na pene tukapati ofa nokata jamani, tulonda vanya swele baazi avapeya vikolo kuvamba wono na masomo ga vene mwidalasa, tuhuvapa ikibali, ikyakusafili, kama sawadi ja vene kuvomba wunow, kwaiyo na june ndikava mojawapo ya vanu aombi wunon mudalasa, ndikapati kibali kya kupandi ndege, nu huluta ndahu, huitali. Lakini, ndigendire tena, ndilutile, <noise> ku <hesitation> dubai, kudubai, une ntiga ndilinke ndisa iji nafasi ja mwiso ndiwombe mbombo pa kigwanda baa pa Tanzania, ndiwomba na habulu. Avakaburu vakata <hesitation> mukiwanda umu utakiwa uwongerese uvujusi, uvujusi ulu lino wukongesa nikeki, tutakiwa tukwilike kusyule ubie ukasome, ili uve nuvujuzu saidi. Kwahiyo ndikapate inafwasi, ijakuluta kwisoma ukwene umuke, <noise> kwahiyo kwene ukwandilutile kwajili jakimasomo ukongeresa uvujusi uwune wakutumila musyene isiuwanda mundiwomba imbombo. Lakini nandisililye apo, kulikikone ndikapata inafasi tena ijakuruta ndaku ku- Brasili, ku- Brasili!, twalotile twalinavajitu lino uwu tovomba ibiasara ijakwilika amasebele kusomalia tupatile ifaida jitu, tukata jamani jamani twevabana fanya biasara. Twisika tusulula amumu tupatile ifaida iji tubi sehemu tukarya amaisha. Kwahiyo tukilunga ikikundi kitu tukatola akafaida ukutupatile tukapande indeke tukabia kuirya amaishukwa.